Egha na ya mien ghami <noise> mhe yi en school <hesitation> owe ebe nohen-hen mhe na yo ni ebo tio li primary school mie, menaye-bhe nawe mokpe bho-owa uwe leni ikowu nomhen kpa no dogha yo no bhe diakhe na tio le secondary school onawu me osuppose ni mhe bhe ya yo, mhe na we na we okoo ona gha ta oo ta ta, ta ukpona dho gbe, meghi mien bhe ne ya ta he mhe ghi gha le dogha khian, mhe gi yoni fo mhe na bhe do ba-eno diale e, unabhe do yaoni fo, oni bho-ghi zede mie ukpede nelena-ni zie memukho yi, ni mhe zede yado khian, uwe memhan yo egini nia eni primary ni mena stop mhe bha la-eno kere mhe bha la-eno khere mhe bhe ye-eno-diko mhe bhos stopu bhe-bha bubha gha tie dia he maybe uwe heni mhe sobor lue-iwina or mhe bha sabor lue iwina. Mel bhe sede bhe-mie mhi wel ghe mel mel-khor-khor-khor oni ghi emhi ni mel bhe mie wel ghe mel mue khor yil nia aghi bhe doo duo <hesitation> ni fo nahion-nonire ebho na ghi bhe dor ghe mel se eso na ghi gha tamamel wel ghe wel sel wel sel nor yan rio khuo mel na bhe dorio- khuo mel ghi rio khuo mel na <hesitation> bhe dor mui gho yor but egia ghi ijena nia mel na <hesitation> ghi dogha lueni hia ne mhi naghi ghan gbena-nia ogha a e mhi nor yon enibube newarie nimel ni oghe ne mhe owabeni e yan bhe emhen khuo na rie owa gha emhi nor wa mama gha yemel. Bhu-yin mhin no men ani eva wamobo yi emhin nime-nimi wa mien, nomobor yakpa men ukpedenelena, nia mhen mhon omon bho-owa mhen, mhen amhen ni mhi ghi bhe tio hi egbe nome nimhe ghi bhe mien mue-ekho yi mokpa gha do khian nia ogha because ode dogha ware aghi vale gbe abor onagha luo-gho khian, ikpia ne ro okhiri-okhuo, ikwo niro okho lomhon odo, adogha rowa ikike aghamie gha uwe gha sokpian uwina mhen amhen and uwe bho tese-enoriamhe uwo ghi khian uwe okpa e just khian bhe edegbon nome olezie ibude na-norie noma hana, ibude na ria nomhan na oghi ma.